Ley hitaɗe ujunere temeeɗe dietti e ko fawi, belgike seri e Peybaa, faa ɓanti hoore mun jatorii hono leydi muuɗun e hoore muuɗun. Belsik ana wiyana hoore mun, ana jogii laamiiɗo ɗun. <hesitation> Taariki leydi ndii waawaa haaleede so ɗunɗon haala muuɗun haalaaka.